malatiin atin guyaa kenkee kass wikii kass ujii maraa shan midasii amo masaa sadii midass naam bulto shan kass masaa kudenii shanii midass.nam guyya shan midasee masaa sadi midass duraa fudedaamalsun hinkafetuu woantantee akdasa midafetaa amoo malatin masaa kudeni shanii midasit naftinen hinkafetii akksun.